Qushlar bir-biri bilan sayrash orqali muloqot qilishadi. <hesitation> Ba'zi qushlar esa ko'z harakatlari bilan muloqot qilishadi. Misol uchun, boyo'g'li ko'z harakatlari bilan bir-biri bilan muloqot qilishadi va ularda ham o'ziga xos tabiiy ravishda chiqaradigan ovozi bo'lishadi va shular orqali muloqot qilishadi.